मा चिड़ियाघर में जांगा। वा नया नया जानवर देखांगा। नरी देर तक घुमांगा, क्योंकि कदी जानवर तो देख्या नी शेर, खरगोश, बंदर, हाथी नरी चीजा मलेगी देखबा काने। कदी देख्या भी नी। अब हे भी नी, क्योंकि बल्डा भी सुख ग्या। वा जांगा जे नया नया जानवर दिखेगा। नई नई चीजा मलेगी देखबा काने। नरी देर तक घुमांगा।